Pues ko'o në yai'ixnaxëjëb, ko'o në yai'ixnaxëjëb je'e yë tyum, ko'o kuay kaxtëwëbko'o kambiaratëp neyb wi'it pëkëy neyb në yai'ixnaxëjëb je'e yë tyum.